वॉशिंग मशीन या कपड़े धोण्या की एक ऐसी मशीन छ, जु कपड़ा धोण मं मदद करदी। जे मं तुमुक बस कपड़ा डालना पड़दा, साबुन डालण पडदु, अर मशीन कु बटन दबाणि छ तनी मशीन चन लगदी। य मशीन पानी अर साबुन लगाई के कपड़ा साफ करदी, अर बाद म कपड़ा निचोड़ि भी दें दी । य सी तुम्हारा हाथ रगड़ण सी बची जंदा अर थक भी नि लगदी छ।